<noise> imboko itsyamajani tu- tuive jinyise saitsi twatwijava pakisuku kama isaji kwakwanza ukwavili <noise> syoni <noise> twijava tutereka pyatuterike tukwanika. Jinajevule kamovo kavili tuwetsa, udude vikasi, ukwanika palitesu au ukwanika pananinili pamwende usaafi, <noise> au muhi- mukihapu ukwaniha pyowanika jinume, uswakeja pyousekije uvika mukyombo ikinonu munziro, au mukibakuri ikinyafuniko pakitsuva kinasike, wileka ukuhangajika imboka. Tukigitu ukitumelaka padea ndibendebe ukitereka i- ilitsakuteitsa kukida sijui tsahukahi tsivora. Bora ukutereha ukwaniha, <noise> pia wanike jinume, ukuvu ukitengulile ukwitumile, wituuma utileka akandibe ndibe tofauti nuku- te nukuja umda kukwa nukutereka umda kukwa kwanza umda kukwa unajave! utereka umda kukwa jinyamikase kamisa jipakisukule linu imboka tsivie mikasi mikanga, jenuma makanga kiheka jenume imi- imikasi kila kiyeka <noise> koo ukiterekera kinyi indakasu tena inunu pakitsuva. Koo une ndikuvashauri avajitwa vitereka isyakisasa itsilinu, vasheuhalanga namafuuta bora isyaka pakisuva ukivikire uwungu uwakaranga, au uwungu wanyung'wa, au yarizeti. Utereka wukwilila nonu jinuka tena sana, nuhavika amalungu molosu ukami ijapakisuku lino, japakisuku wisope umwinyo, wisope amafuta, wisope inyanya, wisopa nikitunguru lakini bado kuno kanajinoka, lakini ijapakisuvi juwanike pakisuku lino. Juwisa punyungu uhisopela numwinyo, amaisa kangi kangi kikwendeira, avajitu vinoku ukulungi situnguru, inyanya, amafuta. Bado ise avike tena nuwungu wakaranga isini sinamafuta siva syoluswena nakimiana ndomana kiva mivivi, twiva vakokolo kyang'aning'andu kosipa ng'aning'andi. <noise>